Саёҳат дар танҳоӣ дар кишвари бегона метавонад шавқовар ва омӯзанда бошад. Пеш аз сафар бояд нақшаи сафар, маршрут ва манзилҳоро аниқ кунӣ. Бехатарӣ муҳим аст. Барои ҳамин ҷойҳои серодамро интихоб кун ва бо наздикон дар тамос бош. Забони маҳаллиро каме донистан ё барномаи тарҷума кӯмак мекунад. Бо мардум шинос шудан ва фарҳанги навро омӯхтан сафарро боз ҳам хотирмонтар мегардонад.